<hesitation> Inde fijoɓe ɗe annduɗen dow <noise> lalaga leydi ndi, e tawa fredaski, mosalakni jiski, benjamen philim, misti kofella, rodof no wiye. E leydi di baleri fa bukkuti, danja e zango, genekalli, <noise> e wodi mickeal jackson e tawa nder <noise> eron ba jofrey.